Enyiŋ efwei etar enaa entɔɔ entɔn yiŋ entɔfwei entɔrɔk enturha ku ukɔu nyiŋ ukou niya nyiŋ kou nya fwei kou niyatar kou nibɔ náá koou nibotɔɔ kou nibɔtoyiŋ kou nibɔtɔfwei kou nibɔtɔrɔk kou nibɔtuŋra ishokifwei